यब सब वे कहुन यब मेट्रो, हमार देशवाम‌ा त हैनो हैने तर इय ट्रेनवासे याको साधनसे मने इचिका सस्ता परे जेसिया इय सबवे । सब वे अब सफा फेरि हसिय, सस्तो, आ हालहाली फेरि हसिय । खासे हैने मन्से हसइ । यकरामा जाम फेरि हैन हसइ। उहेसे कहके इय इचिका सब वे कहुन <hesitation> सस्ता फेरि हसइ आ डउल फेरि हसइ । इचिका याको <noise> साधनसे मने इया सुविधाजनक फेरि हसिय। इय हमार एउठा रमाइलो लागे फेरि पक्ष हलइ । कहियो अब अचम्म परेवाला फेरि बात हलइ । यब जमिनक मुनि हमार जथी फेरी हखे स्कइ यब । उहेसे कहके हमार लागि इय यउठा डउल बात फेरि हलइ सब वे ।